Ñy toetsy ny ñ'andro a Giresy añy: Misy ñy fotoa mafana no maiky, aminy ñy fahavaratsy, manahakan'izay koa ñy fisianyñy rivotsy ii bak'antimo, tsioky antimo hoy rahay, manahakanjay aminy ñy nintsy, misy ñy ora noho ñy lanezy, misy koa ñy hafanà aminy ñy faritsy antimo.